Ngom karena gena foli ngam wange moi tora alu range, foli alumoi ge ena ma ija nyagi range bolo ua nyagi malofo, dadi sodabi iya se foli ngam anggena ora moi tora ge ngom sobugo pipi ge ratu sio ua ge ratu rora, anggena ngom oyo onge wange rimoi tora so kali se ora moi ma due.